Ny oraotang zany da biby malaza fa marani-tsay maneran-tany. i io zany e ny tena mampiavaka azy da ny fahaizany mampiasa <hesitation> fitaova, ny fahaizany mifanjay amin'ny fomba manandanja sady ny fahaizany mandiniky sy mamaha ola.